أني احب القراءة مايعجبني أجلس أتفرج للتلفزيون ولا اشوف الأفلام وهذي الشغلات أنا أح- أعشج الكتب أعشج الجراية بجرا بكل المواضيع اجرا روايات اجرا كتب سياسية دينية مختلف الشغلات لكن أنه أجلس أتفرج على شي شغلة لأ لا ماتستهويني هذا الجو.